<...>Ndreto aby ñy toetsy tsy manam-paharoe e anañany ñy lambon-driaky: -Manahaky anizao ñy fandriany aminy ñy <shushes> siky, -Ñy fomba fiarovany ñ'ainy lafa misy ñy fanafiha mahazo azy, -Manahaky anizao koa ñy fihetsike fipetrahany aminy ñy tany, <shushes> -Aminy ñy fomba fisakafoanany koa lafa matoñaly, -Ñy lambon-driake biby mila hany aminy ñ'andro haly.